हाथ से कपड़ा धोयाला बहुत आसान बा जैसे की पनि बाल्टीन मे पनि भरली उके बाद कपड़ा उहएमे रखदेली कपड़ा रख के। तब फुलायल सोरदेली फुलके मज़ा से उमे सर्फ घोरदेली तनक ऊपर से तब घोर के तब उप्पार से कपड़ मे रखदेली । तब अपने तनक कपड़ा सब फूल जाई कपड़ा सब पनि ओनि दुक्का जाई कपड़ा भीतरी तब उके बाद कपड़ा निकाल के । साबुन से जहा मज़ा से जहा जहा मईल बैठाल बा न ओकरा उजने सबुन लगब तब उजान साबुन लगाके उजान तब उके बाद मज़ा से मल तब मल के । अपने मैलवा सब अहते लगी फोकच उठे लागि अपने सब मईल सब गायब होय लागि त आउंसका कर जहा जहा मईल बा मज़ा से उआहब । पहिला साबुन लगाके फोकच निकाल के मज़ा से उआहब लगर बा त अपने पूरा मईल सब हटे लागि त उ कपड़ा पूरा साफ होयलगी । त हाथ से धों त मज़ा से फ्रेश रही ऊहएलगी हाथ से दहोय के चाही कपड़ा ।